Nra okpe bhoven bha. Don unwe a fofone. Mkpe be bhuton bha hise sin ma oba hise hobhorayen, ozaama. Ora bhoven fnora fabhanoo bhaavi arabakpe bhutono so bhanume a rikpe ne bhoven fa abaado bhanana bhahumo bhay ina okpoho ora hime, bha wap izam, bhawab bhesi asi, araa edere, bhawab bhesiasi araa ikpoma, bhawab bhesiasi bhano bhazam izam, bhano bhawab erasi, bhano bhawab iwaa, bhano bhawab edere bha than o bhahumo bhayina okpoho bhaodom nre ora hime a bhanoo bhahumo bhayina okpoho bhanoo bhakubho baa bhayai igor bhanyi bhanoo mma bhapaa mma bhanar ikpono bhano bha kubho ba bhatee bhanyi bhanoo bha pay be ikpoho gwem ora bheven ba ageado bhanang mma yina okpoho. Ozama kpam kpaam nre bhanoo sa bharo asa bhaku bha hi thom ohara mma bhayina okpoho ani hare ra.